E mërkurja për mua ë Champions League, partitë importanti, kur isha fumij e luaj Del Piero, Trezeguet, Nedved, e mërkuria ë gjimsa e javës, e mërkuria…